Zaho zane ty fandinihako lokomena ao voalohany indrindra ty avy antsaiko, ty voalohany ty tenako manokany io zane ts le soa satria vao lokomena ty treako avy de raty ty saiko hotrany <hesitation> sitilô zao rehe, ndaty mate aza zay ty fandehane, letre ty amay atoy, ndra akanjo, manahiky lamba doany io zao kokolampy reny menamena aby, vorian'ny devoly aby raho dra menamena iaby ty amako, ty tsy mety amiko zane loko mena.